मोके ब्यक्तिगत रपमे अधुनिक घर और परम्परागत घरमे छनौट करन कि बात आतहए तव मोके अधुनिक घर मन पडत हए । कहेकि सुविधा सम्पन्न रहत हए ,हरेक चिज से सुसजित रहत हए, आजकालको जमाने मे परम्परागत घर से अधुनिक घर डिजइनयुक्त होन से सुन्दर होन से जादा प्रकाश वान होनसे मैत्रिपुर्ण होत हए । आधुनिक घर से हमके समाजमे टेक्नोलोजीको जमाना हए जासे समार्ट और एक दम सोचालित बनानको प्रेणा पैदा करत हए । तर परम्परागत फिर परम्परागत घर फिर एक दम बढिया रहत हए काहे कि परम्परागत रूपमे बनेरहत हए गर्मि मे गर्मि और जाडो मे जाडो समय रहत हए और परम्परागत घरमे संस्कृतिक मन्यता कल्चर से जुडो भव चिज होन के नाता से हमर परम्परागत घरको एक विश्ष्टि प्रकारको रहत हए । जामे आदमीसे जुडो भौ हरेक चिज जा मे लगाव जात हए ।